أكيد بعد <hesitation> يلاحظ المعلم إن طلابه تفتجدوا الانتباه أكيد يجب إن يغير أسلوبه في الشرح يجعل أسلوب الشرح أكثر تفاعلي، ونظام الأسئلة المفتوحة، أوالأسئلة الخيارات، والنشاط الجماعي، عشان يرجع يجلب انتباههم، وحتى يعطيهم فترة جصيرة من الراحة، وحلوة إن يديرها فجرات زي فجرة الأسئلة، والجواب <hesitation> بروح تنافسية جميلة.